La om eh nkib'an kii kikeem om wach tz'aq <noise> ru'uum reh keh nkik'ux utz' nkik'ux re'ee ch'ahqon cha re' kotaq chikop rich'eet reh ki'ropana naq ki'oo pan la kisuuq' are' ki'wii' koon ch'apalkee' ru'uum re' laa om rikoj la rikeem reh k'eh qa'sa janaj reh richapam <noise> rik'uxb'aal kiab' reh nriwii' ripaat <noise> ee laa <noise> la om kore'eet mas nim maas nim ri'nam risuuq' are' chichapam <noise> ja'ar qa'sa maas nim la chikop kore'eet la om rich'eet je're' ar richapam richapam xanan richapam este re' <noise> kotaq taq k'aj utz' richapam utz' e richapam janaj chikop mas nimcha reh rik'uxum la objetivo al final reh la keem om reh richapam rik'uxb'aal ja'ar reh la keem la om are' riwii' are' rikojom rimaloj are' riwii' kotaq rak'uun are' nkiwii'la nimaq cha nkiaja kiaj nam kisuuq' jonch'aq cha tii cha wi je're' kik'achariik reh nkib'an <noise> uum q'as kijaloom Ru'uum re' keh nkib'an kii kisuuq' kit'aliim qa'sa mood nki'nan kore'eet nkehlaa pan kijaloom kore'eet kit'aliim cha qa'sa rukoor nkib'anam risuuq' la risuuq' tz'oo' nwi'koon man ch'oq ta ee koj reh man n'ila'la la rik'uxb'aal kore'eet nsah cha rik'ux re'ee qa'sa mood ki'kamana y em nkib'an organizar kiib' reh nkib'an kisuuq' reh kurik kurik chiwii' koon